तुम्हारे पड़ोसी जो हैं वास्तव में ही पागल हैं। बू उन्हें मोटे तुम्हारे बारे में नए जाने काहाँ कहाँ नाईये खाईये उन्हें मोटे जी कही है के तुमपे दोय नंबर को पैसा आ रहो है। तुम्हारे सबरे बालक बे जात हैं कोई सो काम धंधो नाईये कर रही। और तुम्हेहु दूसरे ने की चुगली फुगली करते रहेंतो जी सब बात उन्हें माईये मोह पे खाईये हाँ, तुम्हाओ छोटो छोरा जो है चोरी चकारी में पड़ गयो है बड़ो नशा पता करबे लग गयो है। और तुमाहु जो है कयूपे ध्यान नाईये धेराईये बस कमाई पे ध्यान दे रहे हो ऐस्सो नाईये के तुम मेहनत ते कमाये रहे हो तुम्हें बस दोय नंबर को पैसा चाहिये।